والله أكيد نختار القدرة على إنتقال فوريا، يعني تقدر توصل في أي مكان، <hesitation> في أي لحظة وفي اللحظة اللي تبغيها، توفر وقت وجهد يعني <hesitation> لو إن عندك عمل وعيلة بعيد عنها تقدر توصلهم بسرعة، أما قراءة العقول رغم إنها قدرة حلوة وقوية، لكن فيها مشكلة إنه تعرف اأسرار وحاجات الناس اللي ماتحبش تعرفها، والإنتقال الفوري أسهل وأريح.